<noise> E re lóra ekiee' <noise> ga la köö jan syy' e kiee' köö jiñi, <noise> la ku e jan syy' fáá'ra' e gi giá jmii, kö jiñi juáá'ra' e gia tún syy' jö tu e la jan syy' jö, lóráá' la jnaa: eneero, <noise> febreero, maarzo, abril, maayo, juunio, juulio, juunio, agoosto, septiembre, octuubre, noviembre, diciembre.